Ny fomba fiasan'ny bisikleta aloha zao a raha ny fahalalako azy a: de misy zavatra tsindriana le amin'le guidon-ny iny, de mijanona le bisikleta; de ho an'ny fiarakodia indray a itsahana, misy zavatra itsahana zay e de mijanona le fiarakodia.